Telo avao gn'ampoule aminay ao, da amin'izao moa zany matetiky tapatapaky e ziro da magnimba raha maro, matetiky brûlé e ziro, e nagnovako gnanay farany zao horatrogny tamin'ny tamin'ny lasinainy satria da tapatapaky e ziro da manimba raha.